سمكة يبقى سمكة التونة العنيدة، عشان تفضل ترخم علي الناس، ولو هيوصل انت هتموت لازمتموت وانت مفرهد كل اللي قدامك طالعين في رحلة وقاعدين <hesitation> يصطادوا فيه وبرضو انت هتفرهدم ولحد اخر لحظه ممكن تفلت منهمولما يطلعوك هتبقي بالنسبالهم اكبر جايزههيصوروك وهيتباهوا بيك وهتبقي بالنسبالهم حدث تاريخي.